من وجهة نظري الإثنين مهمين، لكن ممكن نقول أن المساهمة في المجتمع لها تأثير أكبر، لما نساهم في تحسين المجتمع نكون جزء -جزء من شيء أكبر ونترك أثر إيجابي، هالشيء يعذذ شعورنا بالإنتماء ويعطينا معنى للحياة، لكن في نفس الوقت ما نقدر نهمل السعادة الشخصية لأن الشخص السعيد <hesitation> يقدر يعطي أكثر ويكون عنده طاقة إيجابية اكثر.